نعم، في بعض الحالات، <hesitation> ممكن أن يكون للفن تأثير سلبي على المجتمع، خاصة <hesitation> إذا كان الفن يعزز أفكار أو سلوكيات ضارة، مثلاً إذا كان العمل الفني يحرض على العنف أو الكراهية، أو يعززالصور- الصور ال <hesitation> النمطية السلبية عن مجموعات معينة من الناس، يقضي-قد يأتي إلى زيادة الإنقسامات وتشويه الحقائق